In tele, nu ka konto ja ste´e nu yua ku kunte´e, ku konte´eyo ja na in tinto´o iyo inka ñou, na in ja ka´a taka ña´a ja kaa in inka kabmo yuka, jaina in tuu saaij, kaska jiniyo te lele chi ku, ja kuntee naja ja kuechi no in chi inchi kotoyo, ichi yuka ke nu jiniyo jaa kaka´a kaa iyo ntaka io kee ste´e nuyoo yuka sao suni jinio va jinio te nu kunio <laughs> ma tu nu´u suni ma nii tenaayo.